Ko'o ko'o ja ku'un comida ja kajndo io ko'o ja daava'ade ndii ñu'u ja io ia te io ko'o ja vajnuuxiika ja xefabricar ta tanu io ciudad io ko'o jaku kuarzo ka'ande jaku loza jiaa io ko'o io cuchara cuchara jaku madera daava'ade ja io io te io cuchara jaku metal ja io vitnaa tiuku ndiaa jakuja xeetniiñuu ta ayiivi io vitnaa.